La'a ja ja ku ku ta'avindo ñuun i'ia naxee kaku cost <hesitation> brendo kuxi judi ni kaakundo ndee lu'u liundo te nitodo'ondiutendo ja ta xe'enunde te kua'ando escuela dakua'ando la'a despues te iondo sa'aun uni kui'ia te ndaakundo ju kua'ando servico ku ñuundo ke kunukueexindo ku ñuundo duaa takaubando kua'a tenu kundo in ministro o topil naj ku ja kundo kiindo mandado ki kua'ando ranchu te kane'endo in bastondo xi suaa ku in respeto ja niu'u xiiñu'u ja xe'endo te kaxe'aundo niku ku vecinondo ku ñaani kutna'ando la'a taakabando takabaando kuaá jaxeendo in tniinu ka'anu te nu kujando tenu ña'a kodi nixe'endo ni xe'endo ko suaa ku vidando te jiaa ku kota'avindo kunde'ekundo ku nu'undo ku ke'endo kodi kunu kueexindo te ka coperardo ku ñuundo xi dake'endo medio te suaá ku ja xe'enu ku ñuundo ta ku ka'anuxi kodandí ndiadndo daanitna'a. Tenu tequiu tenu xeetniiñundo a naj ku trabajo xede ko ndiaando daanitna'ando tniinuu xede ja tniinuu ñuun jiaa ku tequio ja yedendo ndiaando ja kundo vecino da'a ñuun nani jiaa ndiaa jiaa ku kuta'avindo tedi kundo in to'o nuuxe'enu a xiikundo in tniiñuu kadajdi ndiaa jiaa ku in respeto xe'eka'anu mendo jan nda'avindo kodi nuaá te nixeendo ja c <hesitation> plindo ndeé uni diko kui'ia te nuua ni daando'ondo kunukueexindo ku ñuundo nuaa ni ka keendo ni dan doona'ade ja ka'ade jaku jubilación ju jiaa ku kuta'avindo ja kundo ñuun.